Mɛpɛ dɛ mekitsa me dzin a - medzin a ɔda mo do siesiara yi osiandɛ dzin n'asekyerɛ yɛ okuafo. Okuafo yɛ obi a ɔma afofor edziban ma wodzi. Asaase nna hwee nnyi do koraa otum dua ndzɛma ma asaase no sow ndɔbaa ahorow bebree. Okuanyi yɛ obi so a n'enyi yɛ dzen, nsutɔ ber, ewia robɔ ne nyinara na ogyina m' reyɛ n'edwuma apɛ biibi ede ahwɛ no ho n'ebusua na ɔman ne nyinara. Dzin no so a ɔda mu do n' na ɔma meda nsew fi afofor ho. Ɔyɛ dzin bi a m'enyi gye ho na memmpɛ dɛ mɛbɛsesan enya dzin fofor biara ka ɔno nkotsee ho.